Assín de corrienti lo guipu dentri dos i quatru vezis al día. Ala mañana pa guipal algu nuevu. Pola meyodía pa si algu que tenga priessa i ala nochi pa si se quea algu patrás. Alogu ya sigún del día, peru assina más menus. Yo es que lo tengu puestu assina porque si lo pongu paque me dé avisu no hagu otra cosa qu'estal pendienti del mobi i del correu, i assina no se puei ahilal ni trebajal ni ná.